Ël dus, për fe ën dus pudrìe gia cambié ël suchèr, al post dë büté cul bianch, t'i büte cul dë canna integrale ch'al e gia mei e pöi t'i cambie la farin-a, t'i büte pa cula zero zero ch'al e propi bianca, ma t'i pöle büté la uno o la due opüra mei ancura t'i büte la farin-a integrale e parei ses propi a post